Colo cachuiiꞌ, quia na mantꞌia colo cachuiiꞌ joꞌ mꞌaaⁿꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ cantyja na wandoꞌ tsꞌaⁿ, colo cachuiiꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ nntsjo̱, nꞌoom na wii na niom nnom tyuaawaañe.